A' juntuchilt'an b'aje'laj jach ma'lo' a'lo' ma' b'a'ax kitan kib'ensik men yan tak'in to'on ma', a'lo' kib'ensik men jach k'ab'et, uchitun ma'an jeb'ix b'aje'laj, uchitun chen nojoch yan ti u ti naj ma' patal kib'ensik tu'ux kib'el to'on b'aje'laj etel a' juntuchilt'an yan tan kib'ensik ti ki ti kito'on tu'ux kib'el te'lo' te'lo' kib'ensik kut'änb'äl to'on tan kiwu'yik tan u tan uwa'lik to'on b'a'ax tan uyuchul, b'a'ax tan u tan uk'a- uk'atik to'on jach ma'lo' a' a' juntuchilt'an, b'aje'laj jo'mij uyuchul b'a'ax xak y <hesitation> to'on ma' kiwojel b'aje'laj ma', tan uyuchul a' b'a'ax seeb' tan ki- kiwu'yik to'on xan kut'änb'äl to'on kiwilik ti a' pektzil ik', ti a' pektzil ik' la'ayti' wa yan to'on ti ki juntuchilt'an pektzil ik', seeb' kit'an ki- kiw- kiwojetej b'a'ax tan uyuchul ti tulakal lu'umil. muy bien